Yide be fertaare chaka mabbe. Himbe lesdi mai do mari fertaare to be laari himbe ko hobbe be do ferta be wala suna sam. Bedo mari endam be aadilaaku bedo holla yide chaka mabbe ngam ta kuje torra be ha chaka mabbe.